मान लया समुद्रो स्तर बड़ी अर पूरा जमीन ते उ धक् दयोलू ता इंसान जु ची पाणी माथि बे तैरता हुआ शहर बड़े सकदु ची अर अंडरग्राउंड भी अब ता तकनीके छे छिन अर ये हिसाब से उ अप्रु जीवन व्यापन एथर कोर सकदु ची।